a nucuzo e sɛrobiya vara sɛbiya vara mumi ca sunuwo lo sɛrocuwa na abe lo hi oro cɛbiya vara oro vɛ ɲiyan mi ma'o ma nin ɓa twa we wa'a ma <hesitation> cama cama su'uya pɛɛ a zinni na mite a hɛ mayɛ mu beso ya mi ɓa ni mayɛ cucoza yɛrɛ yami ero vara mide ɓa ya we ɓero juwa a lero sunu a wara caman mɛ a zɛrɛ zɛrɛ horo vara midepe ɓa nucoza ma'o minan a vɛ a sɛɛ a de mazin a i binni wara caman to me se mu a benɛ mu ɓɛ a be'uwe mu tawɛ mu tawɛ matete ɓa sɛrobiya twa yɛrɛ mibin oyi ɓɛ o ɓa vara tɛlima-ke hɛro sɛrocuwa yɛrɛ mi min ho wan lo cira wure